Sup bauk a nai dunia ia yang au alelak sup yang pertama nade soto ayam, sup ndia ala taon neme rempah-rempah nade kunyit, sare, delo do ndia neme Indonesia au hin. Esa seluk nade ramen ndia neme Jepang, ma esa neme Nigeria ndia Nade banga, ma esa seluk neme Maroko, ndia nade harira, <noise> esa seluk neme Paraguay ndia nade bori-bori ndia yang au alelak dan sup sila laiesak malada, be bauk tapi ndia yg au alelak dan semoga au bisa tes laiesak an, dan sup sila au rasa sangat sangat malada karna neme berbagi dunia.